Po, pos neco pos cara xivitl quichihtivitzeh. pues de la cosecha, cara ca, camiac, camiacti. bailantes aha. Oxon yoncateh chinielos, yon- yoncateh pastoras, yeh unca boileh cua, bo, ye, ye mocambiarohticac, de por sì, nun, oxon, oxon nunca tiempo, ye alivis. cah yeh miac cosas, mo, momehmecteah yajah. inun, ye, ye quichiuah, ye nun yajah Tleno sec, m de, <hesitation> ah ye, ye cua inun diciembre. yaca yeh uncate vaquerohteh, uncate mimicunteh. bueno no mas.